<hesitation> une ndinokwa avanu vanonu, avalini- niakili anavinokwa ukuzarau, sio valyasi, sio yaani vibea kukanisa, kukanisa kila siku vibea, yaani valinuluhara, balya vanu valiasi avanu avana viluta kukanisa, avana vammanyiri unguruve. Une avo na- bali, kwahiyo une ndinokwa ndikunuku unguruve uyesu, ananga amesa gangu, <noise> ndinave <noise> namaisa gangu ndiwesa ukutama vunonu navanu katika ijamii, avanu valeka <noise> ukunzukira, <noise> yaani ndinokwa amaisa kavetsage manonu <noise> tuleke ukusukaila na- na- navajirani, avajirani vanokwe. <noise> Kira ikividova ndivapele, tsinave imwenda, ikyakurya, <noise> isi- isitanda ndikuvapela, kira kinu kividova ndikuvapela avatsinavie indalama ndikuvapela. <noise> Kwahiyo avene une bali nndiwesage ndire- nderemuolo, <noise> ndirinyimi <noise> une ikinu ikyo baho <hesitation> <noise> bali yaani, bali avanu, ava- avavavie volo. <noise> Va- vatsioyo une avo <noise> baho. <noise> <noise> kwahiyo une ndinokwa avanu avanu, <noise> avanu <noise> avanonu, yaani vali vavesage vino- vinokwa sana avanu hata vanabe pajirani, mwihe akavunonu mwirye apavunonu. Mwikina vunonu kira kinu yaani vawesage navasila uvukomi. Una vava vilange vabe ukukutanga <noise> kwilima vilota, ukuwenga, ukuvomba imbombo, ukufyakira uluvanza, kirakinu uku- ukuvadolwa <noise> <hesitation> <noise> vavesage valinuluhara, kama navelenavo uliuhara, <noise> avao amauna navawesa ukuvomberi ilijambo lyolyoni. <noise> Kwahiyo une kekyene ikindinokwa <noise> ndinokwa avanu <noise> vavitsake vasafi, valinuluhara, kira kinu yaani vavisage valinuluhara lunonu. <noise>